<noise> ma pokukala, he <hesitation> mālie ke anilā <noise> i ka hapanui o ka makahiki <noise> a nui ka lā! <noise> a ʻoluʻolu ka makani ma kai <noise> eia nō naʻe i ke kauwela, he wela, akā ʻaʻole ʻino loa <noise> ka wā hoʻoilo <noise> he ua liʻiliʻi <noise> a he anu ʻuʻuku no <hesitation> laila <hesitation> he <hesitation> wā maikaʻi ka hapanui o ka makahiki e kipa aku iā pokukala.